jian sekulah ayuk amik touk, danik, ngan eh sajak neh monak ireh anag amik ngan pun asrama, ineh pengejian..

Dan amik musit, dan neh yeng pun laa, dan amik tai melakau tong tuan juk tong tanak juk. Dalem line yeng pun, yeng lah amik pun line. Yeng laa pun ayuk amik pon.

Yeng pun jakak eh nanouk ngan amik, amik sumak manouk sedirik..keh..amik mojam mojam manouk adui amik sedirik..keh

Yah koluk kik, pojah, keleterk, pebakeh ngan jian.

Pun pu'uk suket monak amik sau, atah erei sau ireh adui ireh tong tanak ,adui ireh tong tuan. Ineh jah suket naneuk pu'uk monak akeuk sau.

Ireh buak amik meloku sekulah buak ponteng ireh menyuek amik sekulah ayuk amik mojam

Yeng tuah sukat um pekirak liwet ayuk pon, avik kure'rk liwet tuerk neh..

Yah itouk akouk kurang tong- tong nah itouk. Yeng akouk mojam jawab itouk, jadi akouk mani map lah yeng akouk mojam konak akouk jawab piak itouk. Keh.

Dan masa amik susah, amik dan pun pon ayuk pon ; pun toki, ayuk toki. Pinek nan neh. Avik amik pebarak jin batang ume' amik.

Pun akouk tai tong tv, tai tong seritak ineh sau mah. Pinek nan nan neh.

Lakau kik tai lak bek yan ne akeuk moruk, akeuk kelete'erk ngan ireh kelunan kik avik pe dan amik mosep kek ineuk pekaleng ke ayuk napun.

Talan-talan lagu peh, lagu konak dauk aduk neh, konak dauk tit neh. Koluk akouk ninik, ineh sumak utuk kik dan kik mukuk, dan salau kik ineh tue. Emah-emah lagu lah, bengosak inouk lah, dauk ineh lah koluk kik bi.

Pinek nan neh..ireh tai moruk, ireh tai menimek, ireh tai melakau menat inouk pengejian neh tong umerk amik ,tong daleh, tong inak amik.

Posot yah koluk kik tong jian tong molau. Ale ulouk jian ukuk ulouk.

Akouk buwak eh menawai, buwak eh mujen dan neh tai juk..keroja la..yeng iboh berusah menawai ireh bakeh, ireh kelunan, tinen tamen kok..

Suket ireh mukun sau avik ireh pengawu itouk, suket paling koluk kik anah ireh ukun sau. Kuk neh lobih jiak tosog suket rah.

Pun, pun porut avung, pun porut belotik, pun porut pakern- pun porut buerk boken.

Dan bagik akouk, akouk lalek koluk kuman bah. Bah ineh koluk kinan kik. Akouk monak usen, monak biseng neh monen. dan neh bekorang, dan neh mabui erei, tenodog kik, nonak kik tong porog. Keh, juk juk jin lang porog dei eh ponyouk. Keh, ineh penganouk kik.

Yeng pun akouk kalek pun rodu da itouk..abu akouk pun rodu dak bik awu itei... Ineh akouk, larui mujen akouk ngan rodu dai itouk ..dan kik, tong kik larui anag itouk.

Pun ayuk kik ale pon itouk, ayuk kik jiak nat ninik la- ninik lagu. Ayuk kik menat ireh- menat- ayuk jiak pani.

Nanouk amik tong umek ubat, mestik amik pitah rigit monen. Ayuk amik sukat tei lak umek ubat itei. Keh.

Sebab amik Ponan yeng pun boken. Jah sumak yah adui yah nanouk amik, yah sukat kedageng amik, yah sukat kebolek amik ngan rah ;bukui, malat, borat. Ineh tue yah sukat kedageng amik. Pongah ineh, payau, mabui, telawu, betolu. Ineh bi sukat penitah amik.

langit jian langit amik tong murum..tong daleh..yeng pun sat, amik pun sonang..dalem duman yah pongah pongah, keh..amik murip jian tong daleh amik.

Tulan yah tan kik pengawu ituek um belawing umek bungan ayuk ireh bungan

amik jiak konep pu'kuk amik sukat petobang ngan ireh kelunan amik, ireh viik amik, ireh bakeh amik, keh ineh. Yeng jiak.

amik tai barak, amik tai bikak, amik tai barak ngan kelunan amik yah sukat, yah sukat mipe, sukat ketine amik, ineh

Yah kenarep kik awu itouk, yeng pun boken..dalem urip kik, anag kik lah, yah senuk kik sekulah, yah sukat um Pun pengojam awu itouk..Jadi lah urip kik jian, urip rodu kik jian..urip anag kik jian..

Dukuk amik mojam pelangui jin ukun amik sau. Yeng pun rongah amik mujen pelangui, ye pun amik- ye pun rongah amik monyut tong bek.

<sniffs> Owk, yeng pun adui yah pongah pinek. Adui sumak manouk lumak, manouk tuvu, manouk Ineh adui, yeng pun adui boken. Keh.

Akouk bosau dei eh tasak, dei eh sat. Yeng akouk sukat poteg.

sajak amik yeng sukup, tong rigit, tong berajak amik, karna..pukuk amik yeng sukat murip, sajak amik yeng sukat alek rigit

Yah nyelongen petiken, yeng pun lah. Dan pun ani amik, pun ayuk amik dan amik panag petiken tong tilung amik lah. Ineh tuk inak yah nyelongen ayuk amik petiken. Ayuk amik mukuk, ayuk amik pani.

Botek koluek kik botek asen botek sawek avik botek ineuk botek betolu pinek-pinek nan botek koluek kik

Tong lamin tue amik yeng pun barang pon. Kuk amik yeng mojam, amik yeng kale ayuk barang konak ineh.

Yeng pun tulan eh tan kik pengawu itouk. Paling pun lah tulan sau sau tue, yah eh tari'ik tong tanak itouk tue eh tan kik avik piak langit itouk.

Pinek kinah ulouk ngan neh..konak neh mojam, pu'kuk neh sukat eh manouk adui, manouk inouk yah senuk, inouk yah narak ulouk ngan neh..ineh kinah, ineh ayuk ulouk jiak menyuk

Surat itouk ulouk yeng mojam yah nin ulouk melakau. Langit piak itouk yah jian nin ulouk melakau tai komah komah, konak piak lobuk ; ic. Tiki ngaran nouk amik Ponan. Ineh yah nin amik melakau somah somah.

yeng pun ireh mutouk akouk pu'kuk kik ,yeng adui ireh sau yah kojam kik, avik neh tan kik jin kik anag avik keik mukun itouk

Sukat eh mipe akouk, dan neh pongah pun eh..nalek kik, pon ijin, avik peh eh daven

Penguman sat yeng kinan, yah kenak tebaq morang, tebaq yah yeng kalek tan, yeng kalek <noise> kinan amik. Tebaq ngan tulan yah yeng sukat kinan.

pengolouk keik ngan rodu kik, pu'kuk sovak akouk ngan jian, eh makan akouk eh menat akouk avik ireh bakeh keik yah koluk ngan kik yah koluk mauk akouk

Amik tai melakau lak tuan, melakau lak tanak atau pe tai keletek-keletek, musit lak lasan, ayuk amik menyalau langit, jem ayuk amik pogen.

kelunan yah monak urip yah monak kemaeng dalem urip ialah tuhan yesus, yah ineh monak yah ineh ngemaeng konep

Jah itouk, akouk kurang utuk kik jawab lah, piak itouk. Sebab neh konak itouk. Yah mah kauk koluk kok mukuk itouk, yeng akouk mojam jawab itouk. Mani map, piak itouk ineh yeng kojam kik tong bengosak kik, daleh kik.

Pinek pemain yah koluk kik, pemain main bon, pemain badminton, semua pemain yah tong olahraga , semua neh koluk kik..keh..

tosog tong radio, yah koluk amik..barak liwang urip, barak liwang adui..barak liwang..ayuk ulouk sukat botik.

Yeng pun udey neh, samak ineh jin sau avik piak langit iteuk. Joh neh keh-keh neh avik langit iteuk. Sumak kelunan sat tuek langit iteuk neh. Keh..

Pun jah barang pun jah yah pogeng nin amik tai melaku tai tong inak tai tong somah-somah amik melakau tiky sajak nin amik jagak amik

yah itouk peh akouk kurang ngeroti, yah itouk..piak inouk itouk..posot yah koluk kik, akouk posot lah, ineh..dan neh bengosak kik, piak kik, piak lak akouk itouk yeng pun akouk sukat menosen piak itouk, kurang akouk ngeroti eh

Owk, peritah monak per- monak berajak, monak penguman. Pun monak yah barang, ke- erei kejiak amik tong daleh.

Letek ireh anak ngan amik sineh, yan ne keletek pepejok ayuk basika. Pepojek ayuk ineh kek, ayuk arouk kek. Ayuk betolu kek. Ineh.

Pun, semuah yah dalem sekulah, memang kat neh man manouk. Yah dekuk neh perolu guruk mengajan. Sajak dalem sekulah, dalem berajan, sajak man kalau bukan ulouk berajan. Yah dekuk neh sekulah ngaran neh. Ulouk berajan, pinek yah man.

dan neh mabui, seniyai ulouk eh, ineh eh jian kuman, ineh eh jian komi neh, kinan ulouk ,jian eh bagik ulouk

Konak nat aap baleng erei nat eh. Padeng, yeng pun yah putik- putik lak daleh amik sitei, tong Murum itei.

akuek juk koluk ireh tonak akuek murip tonal akuek manuek pengurip ngan jian tong daleh tonak ayuk tonak inak ayuk murip

Yah nanouk kik, ayuk wat kik. Yah mah eh sukat nanouk kik padui. Emah tue yah dalem sukat akouk manouk.

Yah kolong tong ume yeng pun boken. Yah ateg kolong yah lalek pogeng deg. Pongah ineh ireh sau, yeng pun deg. Kolong rah neh anag kuyat, anag modog, anag juit. Kolong ireh sau.

Posut yah koluk kik, posut pogen, posut cep kupi, posut kuman kanen ayuk pun kek, ineuk kek. Ineh semua koluk kik.

Tuvu amik yang konak parai yah konak ketinun yanh konak sikui sajak nalek amik sajak kinan amik

Amik petonak piak bengosak boken, amik pebarak, amik petosok, amik petonak, ineh baruk..ineh amik mojam eh

Musit jin lamik ayuk tai pitah urip, ayuk pitah penguman, ayuk makan ayuk petuboh kelunan tinen tamen, anag, padik

Pun inak amik ineh..blok tong long wat etey, blok c. ineh inak amik, ayuk amik panak, amik kelunan amik popeng.

Jiak adet, mojam ngeliwah, samak manouk adui, samak manouk keroja. Amai panouk, amai kesat. Inouk yah adui patut ayuk ulouk sukat um petolong, sukat ayuk ulouk semuyun, manouk ineh.

Kelunan jau.. eh mojam nebarek, eh mojam petonak, amik..avik eh manouk adui neh ,yah jian monak amik..

Yeng pun yah jian, yeng pun yah sat..juk beluak luak sineh eh..keh amik tong barang ireh lobuk..

Lagu yah paling koluek amik bengosak ponan dah nah ivan amik koluk Ricky Anderson keh

Yeng pun kejian, yeng pun kesat. Niah amik sukat alek, niah amik pun ayuk amik alek barang labuk, koluk bi ke amik ayuk. Yeng pun kesat neh. Keh. Barang lobuk neh, koluk bi ke amik.

Yah itouk memang pinek lah..masem, nan nan pengetuwai rah, konak towk ireh tuwai jin daleh bai, konak towk ireh tuwai jin daleh solap..yah senolap amik lah..yah um yeng kojam amik..pinek lah nan neh, masem masem lah..

Amik posot, dei- amik- amik jaga piak kelunan amik jin juk. Barak ireh sat, barak ireh yeng jiak kek, inouk semu-

Pun ayuk amik sukat min pon ayuk sukat ayuk amik pani sukat ayuk amik pebarak dan amik min tai tong tuan dan amik min tong tanak juk jin line sajak yeng pun ayuk amik sukat pani

um Yeng amik mojam ngaran kenyuai ineh. Ineh bleleg. Keh amik ayuk piak kenyuai ineh. Kalau be'ek, yeng akouk mojam. Keh.

tong yah ineh, akouk yeng mojam..akouk yeng pun sekulah..keh, sumak kik menat eh keh tuwerk..

Pinek masem le'terk lah, tun jin bawai konak amik sau..tun jin uve, tun jin tanak, pongah ineh tai menanem tong tuan..tai ngedotek, pinek masem lah..manouk gaban malat, ireh manouk gaban penart, ayuk ireh tai tai kle'terk..memitang, memokot..

Bagik akouk, yan neh larak, lasun, sajak keh lasun sat, yeng sukat kinan avik neh, nyak muto nyak lipan, keh..

Akuek juk koluk manuek dageng, juk koluek pun lumak sawit, koluek pun rigit ayuk kek meyenangkan ireh anag kek rodu kek ayuk ireh sekulah ineh eh koluk kik

Tateg sekulah tong ayuk amik, dan ineh, yeng pun tateg. Jalan yeng jian, sat.

Seritak pernah nat akouk tong bup, pongah petonak tong sekulah sau. Akouk- seritak dongeng tong bup kebasak. Seritak pepatai, seritak sau sau.